<hesitation> Won woowɓe faamude ɗun fuu, kaa ana tiiɗi. Dendeengal aduna oo fu so hiirii, hawrii. A tawan won kulle yogaaje, yogaaɓe tan anndani ɗun. <hesitation> Heddiiɓe ɓee <hesitation> a tawan ngalanaa ɗun anndal.